न्न्ग् म व् रेय् म्न् स् अदर् क् बन् सिन् ग्प् ग्न् न्न्ग् अरो ग्व् स् ब्न् ह् न्य् क्लम् न् ह् य्। फिर्स्त् ओफ् अल्ल्, म इ बेदि र कि न् मे ग्न्ग् थै ज्न्ग् प्र्क् भ य्। न्न्ग् न् थै न्नि फर तिनि थकै ग्व्न् ग्न्। न्न्ग् मे ग्न्ग् प्र जेरे व्रे ग्ज्र्, पतुल्, तमतुर्। तमतुर् अरो प्तुल् क् ब्र्क् सोद। तजि म्लि बिफर् क् तोफ्तर् ग्ब्न् ग्ब्न् मैज्र भ य्। प्तर् क् प्तर् पिस्तेलेइस् अनर् जदे न्न्ग् ग्प् ग्न् सदर् दब्ज् ग्ब्न् ग्ब्न् थव्क्। भ्र्क् लकिन् ब्क् ब्र्क् हलन्दनि म्जन्ग्न अन्ज कलर्कुल् बने बेसन्ग्ब कलर्नि दिजय्न् कलन्दनि मिल्। भ्र्क् लकिन् अ य्।